Si oy mukyajtë dun myak oyëp konajtyë mukyatë t'sokyë nebya anajtyë të mukyatyë moyëb jedun neyb naj dun myaj nëmësokyë ko'o dun moyëp ko'o nëx dun oy mukyatë.